Le fahalalahagna magneo hevitra ndraika zany ih, arakarakan-draha misy zany fa raha ôhatra ka, <noise> ataon-tsika hoe hagnompagnopa izy na arakaranjagny de tokogny hi feragna raha ohatra ka iteraka <hesitation> fandratragna ôlon-kafa izy de tokogny misy fetragny zany ny <hesitation> fagnehoagna hevitra.